Oma maparara aorai wa gera inagulu kimukimu gakalarana. Gera era maguli aorai gakalarana aura, ia gera numa aora rakau gakala gelegelarana. Ora kiara wagira, pikapika maekalaao pe maga alu alina maga pikapikana o. Au geku waeaura maparara wanuma inagulura maparara aorai o Melo ugamagi venira, Melo rakau rakau pie ani o numa aura rakau pie ani o aikina ma lavilavi rakau pie vekala ugamagira ro gaugamagi venirana aonai oma kiakara ora kiakara wagira maga apirana. Ne au geku ora kiaka no ana kilagia, waeaura maparara gevekala aikina o pene inagulu ka aikina aura maparara pakala aikira, au geku aaluaona numai, au geku au kamuna kopunamo auna akalaana wa geku musik mo kiana ava mariana ne marikau marikau wa ora va ora va rakana auna. Waveaira aluao numai kipomo Keakea aunai mari ava marina ne kamonagi kamonagi o aikina marikau marikau o pene avekamonagi lepeina ne tauwau genamao pe keakea aura mage kalarao pe ma makoali ne keakea aonai pikita kaaara giagiara, waveaira akalana. Na makapu kaana rakana maeao na numai pe numai kipo waeaumo kiara gakala make kala make na au geku pikapika taimurai aonai geku inagulu kamuna akalaana auna wa music mo akamonagi kamonagina. E ai vanuga mariramo na mari vanuga irauirau marira uvera maparara gama kamongairana. Etaimuna aonai wa gagiaana wa au kiakara gakamonagirana ne gakala waikulena ne o maeau rekeara ewaguna ge eanopara anopara raka valina kiakara kamonagira ularana ne keakea aura maga apirana ne wa waeau rekearai maga lakaoana ne aura maga marele agirana. Aau kamuna ana kilagia wa au geku ora no pikapika omana orara taimurai o au kwaua pene ai akalaana aonai wa geku au kamuna kopunamo akalaana wa geku musik mo akamonagi kamonagina o pene ave kamonagi lepeina ne akulakaina aukavaku ave avurana, numa eleelera auraria ne wanai gema gavealuaona, gema gave alu inainana. Ne ora auna agiaana, pene ora auna eve vekavina numa inagulura kiakara maie vekala ne ma laka waikulena numai numai ma waikulena. Ne wa lavilavi aura makala venirana o kalamavu venirana. Na taimu kamuna o ora kamuna pe pene inagulu ka aikina aonai pe au kamuna kopunamo auna akalaana kipo wa taimu va vekavina auna kamuna kopunamo auna akalaana auna wa vamari aunamo aaopiaiana ne au eleku aura augamagi lekwalekwarana na au geku ikaikanai aaoana ne au geku musik akamonagina. Kipo kamonagi kovao maki aikina na pakilagia wa Ia wa egulu pe kamonagimo aikina na kamonagi ne marikau marikau ne wa ora auna gama va vekaviana waupene Melo kolemara maga avurana o maga kala aloaorana pene ao ila gewaikulena waeaura maparara gama kalarana. Gama Melo gama giaaorana, gama kalavenirana, lavilavi aura gama kalavenirana, na pakilagiawa, ora kamuna pene geku aaluaona aonai au geku au kamuna kopunamo akalaana auna wa wataimu vavekavinai auna geku musiK mo amakamonagi kamonagina